أفظل أفقد مفاتيحي بدل هاتفي المحمول، لأن الهاتف يحتوي عللى معلومات مهمة ورسايل تواصل مع الناس، بينما المفتيح يمكن أستبدلها أو أجيب لها بدل أو أفتح الباب بطرق ثانية، فقدان الهاتف بيكون أكثر إحباطًا فأفظل إن تكوت مفاتيحي بدل الهاتف.